Tangne diigama njéye ndaana la dé. Ni mu yuune ghi dorong, nlhaa yéye ndaadena. tangne ndhéma nfuu fénangh, mu yuune ghi dorong, nfu fé mu dii gnoju nfu fé mu dii nsiine. Ghune nfé nangh, gnoju dasma, ghune ni mu dii ka juune ghi kamma, gnanghma mbhuughati nini, suurane forama ma féérine dorong, mu faa ringi-jaani mu naama yuube ghi kaa lhantine, ghune nfé dock. Gnoju sébégne diigama dan ghune dan ni mu laa yuune ghi dorong, mu yick wora ndhéé fuu ignoju yune nfu fuune modu nsiine. Suuluma dan. Suuluma ghune mu juune dorong, mu la yick-m-suulu mmigna nfuune.